Ljoꞌ na tajnaaⁿꞌ jaa ndoꞌ ljoꞌ na nnda̱a̱ nliuuya naquiiꞌ cwii caseina nmeiⁿꞌ nnda̱a̱ nlꞌuuya ncuaa ndoꞌ ncuaa na ja wajnaⁿꞌa na cwiwilꞌue naquiiꞌ tsjoom yuu na mꞌaaⁿya na teiyoticheⁿ ñeteilꞌue ncuaa na cwiluii ñequio tsꞌo na cwineiiⁿnaꞌ ndoꞌ nda̱nquia jeꞌ cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ joonaꞌ na cwilañꞌoomꞌndyena nnda̱a̱ nntjo̱o̱ya cantyja ꞌnaaⁿꞌ niom ncuaa na calueeꞌ nmeiⁿꞌ ncuaa na nnda̱a̱ nleilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ cwii naaⁿ ndoꞌ mati niom jeꞌ ꞌnaⁿ na cwilacajndyuna casuela mati cwiwilꞌueeꞌndyena joonaꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ nlaneiiⁿna cwii nnom ꞌnaⁿ nꞌomnaꞌ oo na nnda̱a̱ na nnteicjoonaꞌ cwii nnom naaⁿ mawendyee nnom ncuaa na nnda̱a̱ nljeii tsꞌaⁿ ndoꞌ tiñecwii xjeⁿ cantyja na ntꞌmaⁿnaꞌ, cantyja na toonaꞌ ndoꞌ cantyja na ndyenaꞌ nmeiⁿꞌ ncuaa na nnda̱a̱ nlꞌuu na wajnaⁿꞌ ja.